Kalu makanan tradisional yang <noise> paling kita suka ini tu <noise> popeda popeda ini kan ada dua ada popeda merah deng ada popeda putih tapi yang paling kita suka itu popeda putih kalu kopeda putih ni biking pake kasbi kasbi pe isi <hesitation> dong paru pa dia dia alus dorang yuwa pa dia ah nanti dari <noise> hasil yuwa ini dia pe aer <noise> kong dia so <noise> dong so kase <noise> badiam dia pe dia pe ampas yang karas itu dia jadi popeda ah popeda pe isi <noise> ini yang popeda putih pe isi ini yang <noise> nanti kalu torang mo biking ambe popeda pe isi yang so abis yuwa torang tambah aer sdiki tong kase cair kase cair pa dia tapi dia sadiki kantal jang talu cair dia sadiki kantal baru tong panas aer tong teru aer sampe aer mandidih musi dia mandidih nah dia so mandidih baru tong ambe deng falo falo aer itu tong siram siram di popeda pe isi yang tadi tong so kase cair tu. Nah siram palang palang <noise> iko aduk kalu dia masih kurang dia bolom aer masih kurang berarti dia bolom ta bentuk popeda ah itu tong siram deng aer lagi aer panas palang palang sampe dia pe aer so pas akan lansung dia babentuk popeda sudah tinggal tong ruahe pa dia pake iru iru ka tong pake ni pal pal ka ha ruahe pa dia sampe so jadi popeda berarti so bisa dimakan itu ah kalu dia pe makang popeda ini musti ada dia pe kuah kalu makang popeda paleng kita paleng suka dia pe kuah ini kuah soru kuah soru itu paleng enak kalu torang <hesitation> pake ikang-ikang julung ikang julung yang dia so tore tu tong bilang ikang tore itu torang bakar pa dia sadiki kase angus dia pe kuli sadiki <noise> baru tong colo di kuah tu kuah itu biasa cuma garam lemong minya kalapa sadiki trus bawang merah tong iris iris rica tong iris iris tomat juga tong iris iris baru tong tambah deng aer sasadiki aer panas pake aer panas tong rasa kalu dia so pe rasa so dapa berarti itu so jadi tinggal dia pe ikan bakar. <noise> Ikang tore bakar tadi tong colo didalam dalam kuah langsung ha itu lansung dia jadi kuah soru ah kua soru deng popeda putih tu sadap skali <noise> kalu popeda merah itu kita kurang suka popeda merah itu dari dia pe bahan pokok itu dari pohon sagu pohon sagu pe batang kong dong ambe dia pe dalam dong potong atau dong kase rubuh dong ambe dia pe batang pe dalam dong parut abis dong yuwa dia pe proses biking amper sama deng-dia sama deng popeda putih sudah tapi dia pe bahan yang beda bahan beda jadi dia pe pekerjaan juga beda dia pe lalah beda yang popeda merah itu kalu kita kurang suka dia sadiki bobou tapi kalu popeda putih tarada dia enak nah makang popeda ini yang paleng enak kalu torang kase makan dia bukan cuma popeda deng kuah saja atau deng ikan saja paleng enak kalu popeda deng kuah itu ada dia pe dabu dabu dabu dabu paleng sadap itu kalu dabu dabu kacang kalu tarada dabu dabu rica sudah dabu dabu tomat pake goreng itu <noise> baru deng pisang goreng atau pisang rebus ka itu sadap deng musi sayur itu musi ada lagi. <noise> sayor paleng enak untuk kase makan popeda ni musi sayor tong bilang sayor garu-sayur garu itu dari daun popaya deng daun kasbi yang dong rubus abis dong iris iris-iris iris pa dia baru dong kase garu dia deng dia pe rampah itu bawang merah bawang putih deng rica sadiki itu ojo kase alus deng garam baru minya kalapa sadiki kase panas tong kase tumis dia pe <noise> rampah itu baru taru ini daun daun apa daun kasbi deng daun-daun popaya yang so iris iris <noise> tadi tu baru tong kas tumis pa dia ah kalu sayor garu itu paleng bagus tu tausa rubus dulu lansung tumis mantah tapi kalu kita suka rubus dulu karena rubus dia pahit itu sih kalu makanan tradisional yang paleng kita suka tu itu popeda popeda putih makang deng kuah soru dabu dabu rica atau dabu tomat atau dabu dabu kacang bisa samua dia pe sayor sayor garu baru ikang ikang julung sadap itu.